Tratriko angaity arizareo nifosa anahy, dia fantako mintsy arizareo fa mifosa anahy fa vao tonga aho, nifampijerijery aby arizareo. Dia izay nahafantarako anarizareo mifosa anahy.